A rǝ lǝ̌ kpǝŋ rǝ sa wǝǝ yáa kpɛŋ ekeeri ŋpaŋpa. ŋle yáa kpɛŋ mɔrʊkpǝ, ye sie wutukpǝ wǝ́ wutukpǝwe yesie kpǝ lǝ ŋ fǝ nɛ? A wǝ́ le sie kpǝ wǝǝ, juunɛŋ o ko a ka yɩrɩ mǝŋ wǝ le wii, mǝŋ wǝ le wii wǝǝ oturu a lǝ́ǝ rǝŋ ɖo ye ci e ce okoŋye rǝ yeh kpii ekeeri oturu a lǝ́ǝ rǝŋ yǝ Wǝ́ a lǝ́ǝ rǝŋ o po turu bɔɔrǝ ya lǝ́ǝ lɨ wǝǝ, o mǝ wo lâ tɛɛkǝ a mǝ pɔrʊ kperikperikperi o po turu wutukpwe wǝ la láa nyaalɨ; Wǝ́ wǝ la láa nyaalɨ wǝ ŋ maa wǝ́ wǝ la maa oturu wǝ lo ru oroofuyǝ. Oroofuye ya wǝ lóo ru wǝǝ oturu nya nyáa tɛ kpɛ aŋ ŋ cɛŋwe wǝ ponu ŋnǝ ŋkpɛ ŋnǝ nyah pa nya tɨrɛ nɨ ri. Wǝ́ wǝ lo ru oroofuye mǝŋkɔɔwe a lóo ko mǝ ŋ wo kpǝ a lóo ko mǝ ŋ wo kpǝ oturu wǝ le pe yee wutukpǝ wǝ ŋ tɛ wǝ́ wǝ la tɛ nya nyóo wo nyǝ ŋ pɔrʊ tɩpɩtɩpɩtɩpɩ wǝ ŋ pa kpaa wǝá wǝ la kpaa oturu yǝ fǝ yǝ pǝ nyarʊ. Kǝ́ ye ce ŋkǝ atɛɛkǝwe mǝŋkɔɔwe wǝǝ, ya rʊ siɛrʊ wǝ́ otu ya rʊ siɛrʊ wǝ ŋkpɛ wǝ mǝ yee tɩpɩtɩpɩ. Kǝ́ nya nyo wo atɛɛkǝwe nɨ ŋ pɔrʊ siɛrʊ we wǝ mǝ naanɨ, wǝ siɛrʊ we wǝ́ yǝ́ǝ pǝ lǝ ŋ fǝ le yee oyupǝ wǝǝ lǝ ŋ fǝ la caa wurieŋkpǝwe Oturu yǝ fǝ ya caa wǝrieŋkpǝ. Wẃ nɛ wǝ́ yée yee oyupǝwe la ŋ saŋ? Mǝŋ kǝpupukǝwe wǝǝ, wǝ́ ǝ lǝ fǝ lä gakǝ a la ka lɔ kǝ rǝ atɛɛkǝ oturu e le kpi kǝ, ǝ sǝǝrɨ lö tuye e lée yee oyupǝ ǝ fǝ e kpii rǝ mǝrǝ we, wǝ́ ǝ lǝ fǝ e le kpii wǝ ŋ kpɨ kpekperee wǝ́ wq lǝ kpɨ kpekperee wǝǝ, oturu o lo co mɛŋpirǝ wǝ́ o lo co mɛŋpirǝ oturu ǝ lǝ fǝ kupupukǝ we ǝ lǝ fǝ a la ca wǝ siɛrɩwe wǝǝ o Wǝ́ a lah sɔɔ wǝ kɨsɨsǝŋkǝ a láa fɛlɩ wǝ. wǝ́ a la fɛlɩ wǝ wǝ́ a la sɔɔ wǝ wǝ ŋ yee mǝŋ fuŋtu oturu yǝ fǝ ya ca oyupǝ we. Mǝŋ ǝ lǝ pɨ e kpii apɔŋmwɛɛrɩpǝ e lée kpii. Wǝ́ mǝŋ ǝ lǝŋ pɨ e kpii wǝǝ, wǝ ŋ kpɛ wǝ ponu ŋpaŋpa ko koru e ri wǝ ǝnɨ. Mǝŋ esiyǝ yáa kpɛŋ wǝ́ esiye wǝǝ kǝ́ yǝ ŋkpɛ e le yee mǝ yǝ mǝŋkɔɔwe o loh mǝ ko a mɨ pɔŋpɩ yǝ. Wǝ́ a lóo ko mǝ ŋ pɔŋpɩ yǝ wǝǝ, oturu ye pe yi yah tɛ epiiyǝ vǝnɨ yayáa tɛ epiiye mǝŋkɔɔwe ya mɔŋ afleure pǝa we mǝŋkɔɔwe wǝǝ oturu nya nyo wo yǝ nyǝ ŋ pɔrʊ nya nyo wo yǝ nyǝ ŋ pɔrʊ. Wǝ́ nyo wo yǝ nya pɔrʊ o po turu ya yáa kpaa. Wǝ́ ya yáa kpaa oturu nyǝ pǝ fɨ yǝ nyǝ pǝ nyarʊ wǝ́ nyǝ fɨ yǝ nyǝ pǝ nyarʊ oturu nyo po cului. Wǝ́ yo cului mǝŋkɔɔwe mǝŋ e lée siiri e siiri ma o pwe pǝ lǝŋ siiri wɔ oturu yǝ fɨ yǝ tɨnɨ ya yée ri; Rɛwǝ yǝ ŋ pɔrʊ le siiri kǝ́ ariayǝ yǝ kpii lǝ yǝ ŋ fɨ lo lě epipǝ lo tui sukutui mǝŋkǝsa wǝǝ oturu yǝ fɨ yo fuu pǝ.